तुर्की व्यंजन म बहुत अकन मांस। सब्जी, दाल, चाउर, अउ। मसाला के उपयोग करे जाथे। तुर्की व्यंजन म भूमध्यसागरीय मध्य पूर्वी। मध्य एशियाई अउ बाल्कन व्यंजन के तत्व शामिल हावयं। तुर्की के कुछ लोकप्रिय व्यंजन ये हावयं। तुर्की भरवां बेल के पत्ता यालांसी डोलमा। भरवां घंटी मिर्च लगाये गे हावय।